E injo kanreangang a nu balloa ri pasilau' kanre anua nakke ku sa'ring ballo intu <hesitation> pada intu mae juku' rangkoa weih injo juku' rangkoa ka nu'sipa mentodo ri sa'ring apalagi ka punna juku' hambang juku' <hesitation> eanu pale kanre hambang talia juku' hambang eih nu'sipa kalia injo na saba' injo juku' rangkoa injo nuu ballo do, nu rie pa'ja-pa'jana ka nuu alle ri sare ce'la nampa eih punna apalagi punna e anu e apa isse injo utang keloro e injo utang keloroa e utang ri pallu i nai' pasi anu ere, eih sipa'na injo anua injo nampa rie-apalagi punna nu rie to'mo pole anu injo cobe'cobe na injo eih <hesitation> anu to injo ballo to di pasilau' kanre injo <hesitation> jangang ka punna jangang lolo kang biasa kunjo to' <hesitation> jangang ku todo ji jangang nuu ku piara injo do nu malling mo ku piara punna nu rongo-rongo i ji injo jangang a ku alle ku pallu nai' palluuu ri pallu salai' nampa riii tunu i atau riii sanggara i, battu ri gitte arak ri kura eih sipa' injo iya-ya punna jangang, apalagi jangang lolo ji punna jangang toa <hesitation> anu cocokna intia punna ri lahara i eih nuu ri campuru anu <hesitation> paru' kaluku eih sipa'na injo na apalagi ka punna rurungang to' misse injo utang keloro injo-njo eih sipa' kalia ri sa'ring.